O climma da Polònia o dev'ëse ciutòsto grammo, a-o manco pe uña do Mediterraneo comme son mi, into senso che penso che fasse freido d'inverno, molto freido, e neie, e cado d'estæ sensa poei anâ a-o mâ. Pòsti da no vivighe.